Kuxhero yo'ó enero chi nijuina ha ini njuina atuu ye'e atuu ndavuu no no hí ini njuina vanjuina iho, inchikachi yo'ó enero yo'ó febrero este ini njuina ndutu yo'ó enero chí onré vee ñini hi vanguina este viko tachi yee atudavu chí yo'ó marzo vekiyee, veki yee taka tañunu vee nani nui ndono este vajuina ko yo'ó marzo vanjuina kui kuika, nuu ñunu xhevana takanini taka ñunuu nu ñunu ndono este mes de marzo, mes de abril ndojo vee nani vee kunaju vee najina ka mes e abril ma mes de mayo vee ndabuu njondabuu ochivee nani kuu nani mayo junio vajuina, ndavuu chpi kiyee ito'o nduru kaxhakaruu nuni yajanru nduchi ndajaro mes de agosto septiembre, octubre yee nikuche nikeñenro chí chero ndakero ninui ndakero noviembre ndoka ñee yakate ndendete kuii chinikui yo'ó enero nduju konro ndayee kuicha.